أكلتي المفضله دايما بحسها المكرونه البشاميل بتتغير علي حسب يعني الفصل وكدة لا بحس أن المكرونه بالبشاميل في اي وقت وفي كل الأوقات هتفضل وجبه مفضله بالنسبالي واكتر وجبه مشبعه واكتر وجبه بتحسسني أن انا مبسوطة